<noise> taku tu ñaa sitiun tiu tu taa yo ra takuntiu na sianura ñaa sitiuntiu ru ta kuantiu in tiu ni kua tiu´n ve´e ñuu, ni kua tiu´n ve´e tiu´n ra sa´ra ika hua sitiuntiu lu sitiuntiu lu rutyi ña tantiu sivina sia ixta nuntiu ni kuaa a ni sia´na ntivi a nisia´na ña ntisi a xu´un li sia´na a ñaa ntevixi sia´na a nte u´va sia´na a ntakumia sia´na ra sa´ra tantiu lista na taa kuna tuuntiu ña ntakuantiu ña´na sa´ra asu takuatyi ña sak ta sakua ta kuaa ve´e sakua ra sa´ña sitiunaru ra takuatyi ha kutyi tyikuantua ña nùù ña ka´ña sitiuna ta sitiuna tu kuíí tu ku´a, tu kua´n, tu ña tu kuíí, tu nta´nta kumi nùù ru yaa´ra ika hua sitiuna tyi ta tá´a sakuana a´ra kura ka´an sina na tyikuaru na kutiuna tava na kutuva na táa na.